to lattan no woodi wuro feere ha les maayo, ko ha nder ndiyam, am, lattan ni waawan ɓe nyiɓan ha dow may, bo say ɓe haɓa ɓe fadda ndiyam may heedi na'tata ha heli nyiɓa'lo may, to himɓe joɗa ha nder ɓe dinnga huwugo, ɓe dinnga naftiru kon, bo to ɓe yiɗi ndiyam may say ɓe sumpita pelle feere ndiyam may dinnga na'tugo, bo to ɓe waawan no yuna'go, say ɓe yaha ɓe maɓɓita burdere feere, say ɓe yaha ɓe yina nder ndiyam may say ɓe warta ɓe na'ta, nonnon hannde be njanngo ɓe waawan wancugo ha nder ndiyam, ɓe joɗay be kuujeeeji nder ndiyam jam, bo pelle may hiite nanngata ngam ndiyam ɗon ja ɗoɗɗon. So, hiite walaa gobara ha pelle may boo ndiyam saɗata ha pelle may tunda woodi ndiyam soosay, bo pelle may wulata tunda ha nder ndiyam un walaa gulɗum, so pelle may joɗan, beellan jooɗugo.